Disperaçion o l'é un sentimento pericoloso. O l'é o conträio da speransa. L'é un stæto d'animo che te vëgne ponto quande no gh'é speransa, quande t'æ perso a persoña che ciù importava, quando ti capisci che no gh'é ciù ninte da fâ, t'ê co-o morale sott'a-i pê e ti senti da solo. No ti pensi ciæo e ti creddi che no ghe n'é soluçion.